Iruera guinoiva ipoi puku, ipe, ipuerevaera i rupi ovevii ikavi jare oipea ja, pera jokurai kua barco reta oguata i <noise> iaramborupi.